Ncheya' nzo yesreya' nzo chop ned men, men xtyana' nakon men yint, men yint jwa'nta' ndya, nda lo mzyan' ploo ndezix kexa', re yati ndyakxa' re jwa'n ndonuxa', mbay natia ndeli buenxa' re mbed, ndeli buenxa' este yal', re jwa'n ngubinxa', jwa'na nxob yekmen mbay na nuba', ndenuxa ndeyujxa' zi zi mber lud ze ndibuenxa thi jwa'na, le men yodo' menya' nliga' lozon nda- nda yodo' nda este ba' nli lozomen doming nak wiz nayon, mbay lo mzyana' napues nzo wiz len xabg xa nak wiz ndlia mban, wiz nzo- nzo mbas, wiz nzo nzo mdi', wizya' wiz buen, mbay na este lo xab jwa'n ntak lo mzyan nak zee', ndyan zee'zya' ndele re jwa'n nchalasxa', nn- nn- ndatombixa' yatinxa' o nda o nda tentaxa' chop or yena' o ndeleli buenxa' thi mbedna' jwa'na ndelixa' lo mzyan.